د قهوې جوړونکي لومړنی هدف د قهوې جوړول دي، چې په کور کې د ګرمو څښاک څخه خوند اخیستلو لپاره یوه اسانه لاره برابروي. دا اوبه ګرموي، چې بیا د ځمکني قهوې لوبیا له لارې څاڅي یا جبري کیږي، د قهوې خوندونه او بویونه استخراجوي.